सब से पहिला पिजा के लागी आवश्यक सरसमान सब किन के लयके तब आवश्यक अनुसार सबकिससो डालके पिजाके ओभन मे डालके केही समय के लागि धीका के तब ओकरा निकाले जाला ।